जर्मनी योरप के शक्तिशाली देसन में से एक देश है। या देश में कई विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और दर्शानिक लोग निकले हैं। भारत के भी लाखो स्टूडेंट जर्मनी में बड़े-बड़े इंस्टिट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। जर्मनी के कई खूबियां अपने देश को अपने और आकर्षित करता है। जर्मनी मईया ऑटोमोटिव उद्योग वरना की दीवार। जैसे ऐतिहासिक जगहें और बहुत बड़े सांस्कृतिक उत्सव को मनाओ जात है। यई के मारे जर्मनी और देसन माई भुत लोकप्रिय है।